Makemake wau e komo i ka lole wāwae pōkole no ka mea ʻoluʻolu ke komo ʻana i kēia ʻano lole. He kanaka komo i ka lole ʻoluʻolu no ke ʻano o ka hana i kēlā me kēia lā, he māmā au a hana wau i nā ʻano mea like ʻole a pono ka ʻoluʻolu ma o ka lā ʻaʻohe kekahi mea mūʻekekeʻi.